Na rapa lugalugara ga kulakai na <noise> melomelo ge kal ga kalaveni rana aria tea <hesitation> rekeara kivani geria rina ga ao vealeva rana nama aona ga alevana skul melomelo avaria te ga kala rana ge lakana mulina kavanai ga laka oana tpua vuligi ria aorai rakau inagulu kimkimu ga ga rana aura ara ai mak gave la rigona aniani ga gavuna or maniota ga varona <noise> ne toimo eve vanagina aro eve raga kamukamu na ga giana nega laka wai aora numa aorai <hesitation> ga mako pikapikana or ano ga giana aro ola aniani kiara gave kalavenina aro ola aniani kavana or gema lunch kiara ga nanura avurana e ga alu pikapika, va ara gavaga kala ma alu na aunai wa tapua ga vuligi na or famili kei geria gave pikapikane ne maga waikule na <hesitation> lavilavi taim na e laka veniana wa skl melomelo ra ga alo rana ari anianikiana ga kalarana parawa ga kapuna or maniota ga ivolora ila ga alorana or va ara veavu wara ge lakana ne geria ga kala ma avu na wa ila ga alo aorana. Kone ai gave luai na ga al na gema ga alu ao na wa ga ve alona veau aura ge wai, taim kamu vagi pene ga giana aunai wa maketiai ga laka piaina gave rigona ma ani ga voi agirana aniani ga ugu makemake na piku maniota or pene wa aniani veaira maketiai au ga rawalirana famili geria ga laka wai oana ga avu veavu veavu na wa <noise> kwalana geria aniani ga kalaveni rana ne numa aura mapara melomelo geria ririwa aura kimukimu ga kala venirana ga aleva aleva na ne aniani taim na e kwarana ga aniani na ga laka oana numa aorai <noise> ga aniani koukou na ne geria ririwa na kimukimu ra ga kalarana wa ga laka mkemake na kominiti aonai or ga ririwana rekea geria ga aona avestori stori na va ara ira friends ria ga apina ne ga laka kapu rekerai maketi kavarai or e veaira <noise> gema ririwa kia luara ga vanai ga lakagi vanagi rana no ulinai raga waikule na numai. Numai ga waikule waina ne frens or raira kara geriai pene mobile aurai movie kara wa gira ne ga alu makemake na ne ga giana wa movie ga giana ne taim e aonai wapogi <hesitation> inagulura rekeara or ririwa rekeara aurai wa mobileai ririwa aura kimukim ga kalarana ne gave gavulana pa wa veaina <noise> taimu e aona mako ali taimuna wa ga mako alina <noise> varaira wa aiga mako ali lelena kualana pitipiti aura ge lakana ma ani avu ne ua maga alorana wa <noise> ne vanuga gena kalavo kalavo aunai ua onia ma guguluna ga kalova kalavo na wa pogi aina wa aiga pikapika na rekeara geria ai wa aigo pikapika namana na kwalana arawamai ma geve veavu veavu na pe veavu veavu aura na maga laka venirana <noise> ga cheke rana or ma ani alu aura ma ani voi aura geria va ani gava ga aorana ga waikle waina ne numai mo wa penetaim kamu ga giana pogi aira varama ga nanunanu na ne ma ani kara ma ga anirana wa valigu valigu ra karai ne ga anirana famili ria ga aluai na ne <noise> gema ga stori stori na or ririwa aura kiara ga kala venirana na vanuga gena kalavo kalavo aunai wa oma ma guguluna wa rupu inagulra keira wa gira gave kala venirana o. Rapa lugalugana kairai taim pene ga giana wa taim ga kalavenana ne wa inagulu gave gave kalarana ga waikule waina rekeara nma ga lakana kala aleva or oma verirai wa gnia oma inagulna e apiana veai rai ne ga inagulu kaina <noise> na apai apai gera kalai wa inagulu wa keaka e meau na kwalana melo wagira famili rekeana aurai wa melo wa <noise> rekeara aige inaguluna ara a inagulura kavarai e veaivu inagulura kalarai so ai pene wa gave venio ripamai wa inagulu kalarai wa ai awa ga laka oana ne ga inagulu wa ga ara a ara a na ara a ga kalana <noise> arava e aikina mulinai ne <noise> ga laka oana rawapara inagulunai ne maga ve vakava na ne lavilavi ga wai kule na aonai ne ai wa rorimai ai wa vanuga magulina e oma ma guguluna ga kalavo kalavo agiana.